Ya takdir itu dalam proses perjalanan perjalanan torang manusia itu sangat mungkin untuk bisa kendalikan yang pertama itu ya torang itu butuh berhati-hati butuh berikhtiar ikhtiar sehingga takdir yang memang torang anggap o ini milik torang a ini akan torang gapai torang raih dan ini masuk dalam <noise> e takdirnya torang itu bisa terjadi ya torang bisa mengendalikan dengan dengan apa ikhtiar banyak hal dalam dalam torang manusia pe pe eksistensi itu torang pe peran itu banyak banyak hal intinya orang tua-tua di sini dong pe istilah yang penting jang ba lupa yang penting jang kaluar dari dia pe depe jalur depe jalan jadi kuncinya itu torang pertama yakin untuk bisa mengendalikan tong pe takdir itu karna. Keyakinan itu itu satu doa yang memang rahasia antara manusia itu dengan sang pencipta sementara takdir ini diyakini sebagai keputusan yang memang so ditetapkan oleh yang maha kuasa sementara <noise> kalu torang punya keyakinan punya tawakal berserah diri trus torang berikhtiar berusaha dan menjadi tong pe keyakinan itu ya so pasti yaitu tong bisa kendalikan takdir jadi takdir itu misalkan takdir baik itu contohnya ni kalu tong pe e yang tong sering dengar-dengar dengar orang bilang oh ngana ini ni akan ngana jadi orang sukses ngana pe takdir ini akan jadi orang sukses kalu torang jaga torang pe fael jaga tong pe e usaha yang maksimal misalkan untuk menuju ke sukses itu tong pe ikhtiarnya cukup. E tong pe keyakinannya cukup ya pastinya torang pe kendali pe kendali untuk tong pe diri menuju kesuksesan itu tetap terjaga sehingga takdir yang tadinya dianggap o ini tong capai bisa <noise> sehingga sangat mungkin untuk tong bisa kendalikan itu takdir.